الفن اساسا هو جهد بشري لان في مشاعر وابداع ينبع من التجارب الانسانية الالات يمكن تساعد في انتاج الفن بس ما تجدر تحكي في الاحاسيس والجصص اللي في خلفية العمل الفني الفن يتطلب روح وشغف وهالشئ صعب على الالات